எனக்கு தனிப்பட்ட உணர்வுகள் இல்லை, ஆனால் விளையாட்டில் பந்தயம் கட்டுவது பற்றிய சில நுண்ணறிவுகளை என்னால் வழங்க முடியும்: விளையாட்டு பந்தயத்தின் நன்மைகள் பொழுதுபோக்கு மதிப்பு: பலருக்கு, பந்தயம் விளையாட்டைப் பார்க்கும் உற்சாகத்தை அதிகரிக்கிறது. அறிவு அடிப்படையிலானது: அனுபவம் வாய்ந்த ரசிகர்கள் விளையாட்டைப் பற்றிய புரிதலின் காரணமாக தங்களுக்கு ஒரு விளிம்பு இருப்பதாக உணரலாம். சாத்தியமான நிதி ஆதாயம்: பந்தயம் நன்றாக வைக்கப்பட்டால் பணத்தை வெல்வதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. விளையாட்டு பந்தய அபாயங்கள் நிதி இழப்பு: பந்தயம் கணிக்க முடியாதது மற்றும் இழப்புகள் விரைவாக குவிந்துவிடும். அடிமையாதல்: அது அடிமையாகி, கட்டாய சூதாட்டத்திற்கு வழிவகுக்கும். உணர்ச்சி மன அழுத்தம்: பணத்தை இழப்பது அல்லது பிடித்த அணியை இழப்பது உணர்ச்சி துயரத்தை ஏற்படுத்தும்.